Kua mbarandure aikuaetei mbaenunga tembiurakova, kiïraïra, joko jaeramo aendu, jaema mbaetɨ se puereta jae kïraiko oyembo preparatava, mbaeko kua, mbaetɨvi jau, jare aesaavi